ⵜⵍⵢ ⵍⵢ ⵢⵡ. ⴽⴷⵢⵜ ⵜⵍⵢ ⵍⵢ ⵢⴽⵡⵟⵏⵢ. ⵜⵍⴽ ⵔⴹⵎⴽ. ⵎⵢⴷⵢⵡ. ⵎⵢⵙⴰⵄⵜⵏ ⵜⴰⵏⵡ ⵜⵢ ⵎⴷⵔⵢⵏⵢ ⴰⵍⴷⵅⵡⵍⴰⵜ. ⵀⴰⵏⵜⵜ ⵙⵏⵜ ⴰⵍⵜⵎⵔⵡⵏ. ⵜⴽⵡⵣⵏ ⵜⴰⵏⵡ. ⵜⴽⵡⵣⵏ ⵙⵢⵎⵇⵡⵣⵏ ⵡⵢⵏⴰⵎⵢⵙ. ⵜⵢ ⴽⴷⵢⵔ. ⵜⴰⵡⵜⴽ ⵎⴰ ⵢⴷⵀⵡ. ⵜⴷⵢ ⵜⴷⵔⵏ. ⵜⵢ ⵊⵢⵀ ⵏⵢⵢⵜ. ⵀⵡⵔⵡⵣⵏ ⵢⵙⴰⵄⵜⵏ.